Atoma ghan bidi torobo toboro iyaar di yira rodighi mo odaph ghan ikpo ohnu enaan odighi mo odaph ghan ikpo ohnu enaan odighi mo odaph ghan ikpo ohnu enaan odighi loor esi di enaan pho ebughi iboom idugh olem awe and odi rakparam ghan ken <hesitation> rakparam ghan igey ipe are pho rodighi bo mo odi ra/kparam bo oomo awe mutol mun wor esidi yira rodighi ghan ikaraph opo ku ohroma di mi ra toma ghan buli odaph igbaranam aruwol enaan oye adigh ina ikaraph asar ikaraph oye pho awilenaan edighi iyaar di oye ku adighi nyina ikaraph sar ikaraph pho awilen aan mo na olsar owilenaan oye pa adinya iigbia pho mo na olsa owuileanaan mo po ono aloor enaan mo ono r/awilenaan nyina iduon ku idighi ku oye di ra ki church oldighi oye di radaph igbaranom aruwol enaan <hesitation> mem mem mem odi ku nya ghan ilo asighiton oye lo anya ilo asighiton oye lo anya ilo asighiton enaan pho retonyon gjan ni oye lo aphoophe loor odi enaan re sooreh ghan ni iduon ku idighi ku na pho enaan pho ku uroma iyoor ipe uroma iyoor ipe pho yoor orol bo Oye la daap igbara nuum aruu wẖole enaan ratoghani ka ghee pha abeem idoun pa adiyah igbia pho mo na daph igbra num a ruwhohe enaan naka tol ka geepho idighi di erool moodaadi omeni nyina mo sien, pha pho rodighan ku na aki adigh muum mo amuen ro pugho ghan na a ki akur apughool inighe daph ikponu enaan obo a moogh ghudum kagheepho